Kwaeli naitumiaa kiwonde gedhadhili kogole njala, kwashila niile njala tafyu, kanangoshiya iyaya mlowa mwana, kanagiye andum, kana kwaelima nitumiye ata ichania kitambaa kukeshe kyake, kwaelima kitinye eneo wandye lakinii wendeule matumizi mengi.